Ny fomba fandianana sambo ambonina rano ndreka, <hesitation> misy moteur-ny koà sambo de moteur an'igny miaro ananjy mba tsy hijiboka agnaty rano zany fa mba mitsingevagna akegny, de i sambo io koà misy volant kara amina taomaobile io de igny le mamily ananjy hoe gauche na droite.